كنت هختار طاهي شخصي لأني بحب الأكل بصراحةو <hesitation> كان هو هيقدر يطبخ بكفائة أحسن مني و <hesitation> هيطبخلي الحاجة اللي أنا عايزها أيا كانت هي اي وهيروح يشتري الحجات بتاعته لنفسه وهيظبطني ويعملي كل الحجات اللي انا عايزها يعني بالنسبة للأكل وكده